Nanani boligrafó <hesitation> n kuando nri ta lulu, lapicero nani té yá kiú más ngi che usando chí ña kú ña ka kadandó hi ku firmanró na ku nombre nró di'a ti'a ján di'á, chedenró nriku <hesitation> lapicero xhi dejaná té che utilizar nró jan ihó atió má cxhiko ndini iné chi ocupar nró ta nani lapiz boligrafo jan.